Ayaa, efwee mukenya muno, khuvere nende. <hesitation> fundufwakhalunda khurala khale, vavuri refu variva khalewene, fuvereo tsa ata nutsia yene, <hesitation> muyikholo yosiyosi, mushivala shefu shakenya shino. shindu kama lwimpo iwe, iwoo iwataifa nilule mbenya nutsia ata yena kisii, nutsia yenu, nutsia yeno nilumbenga olasichira, ala nutsia kubasi, utsie ata nairobi ilia olanyola tsa ependera yakenya ni ibailia tsa ni indalailia yani fwafwanaa, lakini nukalukha, iwefu ino, kama esie mukakamega, kabarasi, fundu fuwa, fwa khukhulanga sasa, eeh, kama khushavo khuno, nikhwakhetsa, muntu kama esie mwene sasa, wakati wefu wakhushefwa, khutsiaa, papayakhulanga mutsu nende vasakhulu katsaa, vakhwikhasie yawee, kochaa, khali khwakhanzaa, manyo nolonyakhushavwa mwaka nikwakhanza, manyo nolonya khushavua mwaka nikwakhanza, onyolanga tsia watsire khupa makato kalia, olapanga shindu shilia shakhakhwichiramo olenyatsa khushavwa, sasa papa lwa yolola khwakhunza khukhola khurio yakhulanga mutsu, saa moja, tsia angotove, nakhureva ari mulenya khushavwa? Khuri yee. Vakhulanjira vasakhulu kadhaa vetsio vakhutestee nuleywa khushavwa sichira khushavwa khuwo siyina tsiviri khuwo khokhushovirwa mwosipito nendee mushilotwaa mulipoma wefu khushavirwaa mushilotwaa yakhulachira mushafi yakhuvorera ari khulenjere yao khumbee nolenyaa khwishavira mushilotwa lazima vakhoturaine wimbekho kama lisitsa lilala wakharia taa kachira vantu vanyinji verukhanga nomba variranga navakhuvorera vari norira mama wuwo awafwa moni kari makasi efwe khasharirwa mushilotwa khopaa tsinyimbu tsilia vulayi vwenee wakati weneo alafu ufundi niwakhasula khushavwa khuno vasa khuli vetsenga vakhwakhasie yasi vakhuvurere vari wakhatukha sai onyaki waeresia mukhana anyolee yinda shina newakhakhola makero weresia muntu wamurula ninaye mwikhoo yinda taa sichira shindu shivereo vori likhutu valakhutsa lakho lineno lwakhuchendaku maisha kaka kalave. Khuekhala yao, papa yakhuvorera ari, ata nolakhavanga mukhana, kukhavaa mukabarasi otsekho avundu unti vakalee vayilia, vikisii vachukuyu, olatsa khurusia iweneyo mukhana, pana khuyira mmh, mukabarasi washo taa, nemima miri mufali yefu, sasa khurio tsa sasa ivereo niwakhanya khuyira, mpaka niwenyire mukhana, papa akuvere ari mukhana nomuntu shina? Arulaye yena? Omuchipe vulayi vwene, nalimukabarasi washo, valakhuvorera vari uno nomwikho, nawakosoo muukuu, khukarushirakho khandi taa kachira nokona ninaye, valakhavuya, nomba, vukhumwosie shindu shiwo, valanganga vari elikhutu, vakhuma osie ienelio ulalolaa ni makoso makari sana sasa kama efwe, vakabarasi sikhwiyama afundu kama fwonefwo taa, lakini noyira muka. Mucountry muno, niwinjiramo fundi fuwo funyinji sana, nolenjera kama ependera, tsiranji tsikho tsechesianga vuri eranji, inendee maana yeyoo, norenjera impesemu iyo yechezianga, mavanga kayompokha kuvaa vasakhulu varekho khalee wenee vaponia ovwami vukalushe nolechera green, ilechevianga fundu fu. Fwakhurakanga, kama, mingonye motuma, fundu funyinji yani, nolenjera nolenjera, vumali vulia vwechesianga vuri khuvere avafurika. Noloa white, mmm, mulembe kuvere mucountry yefu. Khuvere vantu khwanyanzana khwatirana, ayaa khandi mushwala shefu shakenya shinu, nolechera wayalomperawa, office, ya presideri ya governor, ama tsiu- office tsa serekali tsiri fundi fwa serkali furi, olanyalao ependara, ivere nendee maana. Nyilola, lazima ayeshima, mucounty mwefu muna, muntu kama president ni yenza avundu lazima umweshime, ata kavulari siwamwopira ekura taa lazima olamweshima. Lazima olaurira kalenyanga fundu fuverew mukenya munu, kama tsiholiday tsino, onyalenga tsiholiday nitsituwe onyolanga khushirire tsingure, tsifanire ependera yefu, yani nutsire avundu olechesianga mwavayanza ecountry yiyo, namenjera vantu kama vukhutava vano, kachira vantu vawo vatsisanga iwangi weshivala shakenya. Muntu uwerewo vari kipchoge ata nutava icharekha ilia, onyolanga niyakhawina, onyola usuture ependera yefu khwechesia ariyayanza vakenya. nutsia avantu wosiwosi, atanuyola avantu vatsire khulola nimpoyo chenecho, onyolaa vasuture empendera yakenya khwechesia vari khualala, ata afwee nikhakaliyo, awengo khuvere sawa.